تٔمۍ وُچھ اکھ نفر، تہٕ سُہ ژوٚل سُہ شخٕص أمِس پتہٕ ژلان تہٕ رٔٹِتھ تٔمِس پرٛژھ زِ تُہۍ کیٛاہ چھِو ییٚتہِ رٲژ کران۔